Pinitõugõ om väega pall'o. Ma tiiä õnnõ näütüses tsiuaua. Näet, rohkõmb ei tiiäkiq. Mino hindä pini ei olõq külh määnestki tõugu. Nii et timä tõugu ma ei mõistaq ka teedäq.